Eshie shiakhulia shindathama nimushene. Omushene nolire owongangasa niwikure, nonywa mathi. Mushene ata nouma ichai nolia vuthua. Mushene ata novula vusie, noteshere omushene nolire wikurangasa. Mushene niwenya khutekha, ovukulanga makanda, notola vulai, nora <hesitation> wosia nora shifuria nowafia muliro, ovukula makanda norakho nothukhakho amathi. Kakhaya, makanda nikali khumaika nikayithanga nawe, wosia mapwoni. Mapwoni keshilimi, apana kawaru tawe. Ovathe ma <hesitation> mapwoni, wakhavatha wakhavatha, makanda nikakhaya, ovukula mapwoni noramo. Novukula khavhumbj kidogo, kiasi ichumbi orethangamo yowenyere khulia. Nofunikha nende liru, ofunikhakho shindu shindi akulu. Kakhamala khuyaa, novukula omwikho nochaka khufuka. Mathi kakhawamo, kalawereramo lala ta, kawereramo lala kavulungukhanga kama ovusie. Thukhakhomo mathi kidogo kokhutiranishia. Wikhula norasi nochaka khufuka, ofukasa shinga luofukanga vusuma. Ochanga ofuka ofuka ochanganyie kabisa wakikisie mabwoni katuvushe. Wskhaya nikwakha wakhafuka, kwakhatuvukha kabisa nopindulamo nomwikho nopindulamo. Kuvethasa kwakhaya norao. Wenya olinende kunyire, wenya olie kushitunduma, shiwinya. Omushene kumetanga amani mumuviri, shichira kulimo makanda handi kulimo mapwoni, yani vwakhulia viviri violiliremo inyanga ndala. Onyala khutekha nende strungi, onyala khulia nende vusera, onyala khungua nende ichai yamavere ngalamwene wenyere khulia. Kata nolinathifua, onyala khurao mushene kwo norenjeshao thifua thio thia kienyeji lisukuma. Kata lisukuma handi valithanga lakini esie njamanga thifua thia kienyeji. Miro, mirere likhuvi, thisaka lisutha. Nendile vienevo, mbulirasa vulai. Mbethanga nendire vyakhulia viemiliango <hesitation> chirano.